Ny toetsy haiko hoe mampiavaky gny dauphin zao haiko i <hesitation> hoe izy tia misamisa miaraka amin’ny ajà regny, miaraky amin'olo. Izy koa tia ny fiagnakaviàny. Bakeo izy- izy tsy mihina olo zay. Zay mampiavaky azy.